subject dum mubiru urigo nii kanjwani agarik nii di agarik culturebongam halan demri halad durungol nidoi kich na mii na mire mata na mii durata